أول شي لازم تختار درجة حرارة مناسبة، حسب نوع القماش تن- تبدا تفرد اللج- التي شيرت على الطاولة الكي وبعده تبدا الكي من النص باتجاه الأطراف، حاول ما تخلي المكواة توقف في مكان واحد عشان ما تحرق القماش، مرات إذا كان القماش صعب ممكن ترشرش رذاذ ماء خفيف عشان يسهل الكي ويطلع مرتب.